<noise> o yi a ɲuso o yi a ɲuso a wa arani la'urudeza <noise> yirawe aba la'urudeza ade ce'u ho tonuna bio o wa wee ba wɛ we deba wo tonu'in aba we vɛ ni tabulo na to mu manɛ a curulu a we a konsantere mite ni klasi yi ami sɛra ho tonu a wese